Díwëlin cí <hesitation> ngëëfasoŋ <hesitation> mëëmbufu cí, oliyëk ací, wí mbeeno cí. Díwëlin, cí ngëëfasoŋ ngëëwanţ <hesitation> mí mëënjáanga dú incám mëënker cám ná mëënker mëënjáankal.